मैं ते बाघ बिटन बहुत डर लगदु किलैकि क्या जी ना बाघ जो चे हमला करदू बच्चा पर जानवरों पर हमारे मैं ते बहुत डर लगदी बाघ बिटन